د غوښې خوړل د خلکو دود، کلتور او اړتیاوو پورې اړه لري. ځینې خلک وايي چې غوښه بدن ته مهم پروټین او مغذي مواد ورکوي، نو د روغتیا لپاره اړینه ده. خو ځینې نور بیا له اخلاقي، چاپیریالي یا صحي لاملونو څخه غوښه نه خوري. نو په اصل کې، د غوښې خوړل یا نه خوړل د هر چا شخصي انتخاب دی او د ژوند طریقې پورې تړاو لري.